E ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii sèè mùŋ naŋ nɔ̀ŋ kaaìŋ taìŋ bȧ e nɛ̀ŋ eum guùŋ kɛ̀ɛ̀, yèɛ zȧ ke gòò gɛ̀ɛ̀ɛ fòoo, <noise> nɛ̀ɛŋ mùŋ nyɛnɛŋ lɛ̀, sèè mùŋ yɛmɛ̀ kɛ̀ mùŋ yaȧ wùùɛ̀ŋ maŋ sɛ̀ìŋ, mùŋ kɛɛnɛ̀ŋ pɛɛ kùmȧa gè wuŋ muŋ dèkȧ, sèè mȧȧŋ golò mɔɛ̀ŋ ye, muŋ dèkȧ wèè sɔ̀ngɔ̀ sɛ̀ìŋ maŋ ɓɔ̀ mȧŋ wùɔ̀ŋ zimgbe, sèè zȧ tiŋ e gò nɔ̀ŋ è kɛ̀ɛ̀ kiiŋ nɛ̀ taìŋ bȧ e nɛ̀ŋ eum wɛ̀i nɔŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ sɔ̀ngɔ̀ mȧȧŋ e hɛnɛŋ, sèè e wùìyè gbɛɛo, mùŋ kɔ̀à maŋ ɓèmè wùìyè lii maaŋ gùȧ, wèè kiìŋ nèè, wèè kiìŋ mùŋ guoèè, wèè e nɛ̀ŋ lii naum yɛi kɛ̀ɛ̀ le e sàaaŋ niŋ nɛ̀ e go nȧŋ jɔ̀ mȧŋ sɛnìum mȧŋ sùȧ, òfoo sèè e sàaŋ niŋ nɛ̀ jɔ̀à sɛnìum mȧŋ sùȧ, è donȧŋ nɔ̀ŋ keì naanȧȧŋ weèum, kɛɛ sèè è goò nɔ̀ŋ nɛ̀ŋ hɛ̀nɛŋ, mùŋ deke ɓɛ̀ wii maŋ ka maaŋ gùa, maŋ kàmè maŋ hɛiŋ sèè mùŋ go kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɗewe wèè maŋ kà kò gòò gɛ̀ɛ̀iŋ maaŋ sìȧ maŋ hɛiŋ kɛ̀ mȧŋ dèkȧ kpaŋ, mùŋ deke kpaŋ kɛ̀ e nɛ̀ŋ gbiŋ naŋ jɔ̀ sɛnìum mȧŋ sùà e naum ɓɛìŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋ bȧ gbiŋ, soo yɛ̀ì mùŋ nyɛnɛŋ sèè e nɛ̀ŋ eum kɛ̀ɛ̀, maŋ nɔ̀ŋ kaaiŋ e nɛ̀ŋ eum kɛ̀ɛ̀ yɛ̀ì mùŋ nyɛŋɛŋ wèè e keì bȧ go naum mɔɔnɛ̀ŋ.